Name juño chón ihá kaché kuen kuyuu naika kava ña'a kague iha cbi nuu ndunen nduguñen, ndugu anrague ñe'e juñan ndague jun akuenaña ndakajena yanga ngu nuu, kague nague ngunu janee kutu'á jane'e anrague vanka ujun kutu nague ngarangue kenda naxhinin ndame yuné hende ni kuaña ndugu ndukutuña narangue kuá mole ndeyu ndeyuu nujenino, ndani na'a ihá nduaña nuimitu nonen nguatu, nan unitoyo nandu ndinitoya kuanti ndeyu kuanitu tuko, ondojaka ihá un an ihá namen tuku narachí, anunjan kuu kuá ndujun n deyu anranguen, ñangue uun ngun yuja inyeva'a nidita andikonte ninguan yan yé ndita he nanano ihá yee ña'a yuku tamalera, yinchidoya nojaka kaña'a kinyejitió ña'a andavii joko odujan no ko'o duku koño chon jan narangue nakuatu kononin tu yuá anrayo'ó. Ndugu nituku yendoján, ajan ngua ndun ndeyuu anrá kandun deto natuu nu'uria, yato xheroni anranña ka'a kua nrañe ñoo kedo tuku iaran ngun kanden ndatuku nandundé, hyi'ó omedtio kuá chinunun niarato tojá ketuu chón ndugu, utku nundorio kua naranyu kuá nituku ña'a caldo, caldo nijé nikua nitoyo no'o nikandua nijen ndukan nuu yeeni ndevaña ni junio chun kuan ihá omenitu caldo anran ngue nguii onrache ayan nuño'o, ngui ajó nujun jani kavai'a ke'e nduan iin anranje ke tuku, kulando odikoña oduko, mino nu'a kee ñon adun keña'a kanden naniña kee verdura dichi kuu, kui ha cool há nungu ujun zanahoria, ndu naña'a nguende nañanaña yenrá nguran chaña ndiora cha'a ña'a, kution koño chón verdura cuaña ndekuangte kuaña arroz. Nduku njakaba ña'a kajeno tenunka ndekavaña'a, kague koño cho'a.